المكان الذي زرته مؤخرا هو مكان جميل جدا هو عبارة عن واحدة خضراء في الصحراء تحتوي على أشجار كثيرة من التمر و وديان من المياه التي تبدو زرقاء و فيها صخور كثيرة و فيها جمال و حيوانات مختلفة و طيور صوت المياه جميل و صوت الرياح عندما يضرب في النخل جميل و جاءت المناسبة أنني ذهبت إلى هناك في وقت جني التمور و رأيت كيف يجنون التمر و استمتعت بوقتي كثيرا و كانت من بين المغامرات الجميلة التي قمت بها مؤخرا و هي زيارة هذا المكان الجميل.